Niŋ be i bulu niŋ i ye a saŋ, i ye a ke firikoo kono janniŋ a be banna, noo la, a te tiñaa la, bari niŋ firikoo fanaŋ te i bulu, niŋ i ye saŋ, miŋ keta oñoŋo ti, miŋ keta karootoo ti, miŋ keta poworoŋo ti, saayiŋ i be sii kubeeremaa le taa la, i ye morosoo sinanndi, i ye a ke a kono, i ye a laa a kaŋ, i ye daa biti a te tiñaa la janniŋ i be banna semenoo kono a be danna le to, fo janniŋ a be banna, a te tiñaa la.